Bines dibini innin mal innini yani bines aina gudda Jira kadibin siiti gurura kadibin sit kulisa kadibin siit utaala kadibin yani qorati qaaba yani siitin hadetaa qoratii yani ak qorati